Дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико якчанд расму оинҳои хоси миллӣ ҳастанд. Масалан, Ташаккургузорӣ — ин як иди анъанавист, ки ҳар сол дар моҳи ноябр таҷлил мешавад. Одамон дар ин рӯз ба ҳамдигар ташаккур мегӯянд, хӯроки анъанавӣ мехӯранд. Ин ид реша дар таърихи аввалин муҳоҷирони амрикоӣ дорад ва рамзи миннатдорӣ ва якҷоягист.